د ایتوپیا مرکز (ادیس بابا) نومیږي. د اتوپیا موسیقي ډيره ځانګړې او مشهوره ده. ایتوپیا اته څلویښت محلي ژبې لري خو د باسواده خلکو تر منځ مروجه ژبه انګلیسي ده او دې ته تحصیلي ژبه هم ویلی شو. د ایتوپیا خلک له اتیا بیلابیلو قومي ډلو څخه رامنځته شوي دي.